ବୋର୍ଟ କେଂବା ଜହାଜଵ ପାନୀ କେଂବା ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲତେ। <hesitation> ହୈଂ ବୋର୍ଟ ସହାଜରେ ହମେଂ ବହୁତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକାର ଜିନ୍ସଵ ପତ୍ରୋଂ ମେଂ କୁଟ୍ଟେ। ଦେଶୋଂ ଔର ଅନ୍ଯ ଦେଶୋଂ କୋ ନହୀଂ ଜାଏ ପାରୂ ଖାଲୀ ସେଯାନ ହୂଁ ଲୋକୋ। ମାନନେ ମଦିଯୋଂ ବୋର୍ଟ କେଂବା ସୀପରେ ବସୀ ଅନ୍ଯ ଦେଶୋଂ କୋ ଜାତା ଜାତା। କରନତୀ ବୋର୍ଟ କେଂବା ସୀପରେ ବସୀ ଅନ୍ଯ ଦେଶୋଂ କୋ ଜାତା ଜାତା କରନତୀ।